Aha, izy any de mapihomehe, zaho efa vignitra io lesy de mbola mahita raha ampomezana anahy avao ingahy ty, aha, ka karakory moa zany fomba ahaizanao ananjy io? Ole- zaho io lesy tegna vignitra any zaho io e, halako jiaby raha trôgnan'iny raha takeo iny de, trano si aha, ao hoa kany.